So tawi aɗa yiɗi toppitaade nguru yoorngu, a waɗtan waɗde hen nebam no feewi, nebam kecciɗinoojam nguru. Kala nde lootiɗa, kala sahaa, poppaa hen nebam haa nguru ngu haara nebam. Nde woni ngu yaafa.